Ye, aiko ny manadrana volo ary an'isany izany ny randrana telo, ny atao hoe randrana telo dia zaraina telo mitovy tsara ny volo ary atao mifamatotra ireo avy eo, ie mandradrana volo matetika ihany koa aho fa ny manodidina no tena ahitako an'izany mba hakako lesona sy ireo tombony azo avy amin'ny fandradranana volo ary koa ny manampy an'azy ireo.